بالطبع أنا أفضل العيش في عالم خالي من الجريمة ؛ لأن الجريمة من صنع البشر الجريمة تسبب حالة من الذعر و عدم الأمان و سلامة الناس و اطمئننهم ، أما في كل الأحوال الكوارث الطبيعية هي من صنع الخالق لا يجب أن نتذمر أما الجريمة فهي من صنع الإنسان ف إذا كان بمقدورنا التقليل منها ف هذا أمر جميل.